A i sun due tipu dë telefoni, culi smartphone pi nõu e i auti ch'a sun pi vei. Chi pi vei la vus a pasava ëndrinta a ün fil e arivava da l'auta part, a iera l'aut telefono ch'a ricevìa, ëvece gli smartphone a ie, ël segnal a pasa ën l'aria, a va sël satellite e a riturna giü e t'lu sente ënt ël ën to telefono